Be do wada limse bornugo be hottollo. be a'wan hottolo ha ngesa, be hakkila be mai be yarna dum ndiyam be wata lekki je faddata dum daga kowoowe ta vonna dum har mauna, to mauni sai be itta be yara babal sanyugo dum war limse je himbe bornata ha bandu mabbe ngam sudda be asiri.